Mbáá xa̱bu̱ tsíyoo má ma̱xtáa̱ po gagi xógíꞌ mbiꞌji, numuu rí na̱ꞌkha̱yóó má mbaꞌja gaꞌkhu̱ náa̱ꞌ náa̱ꞌ rí awúún bídá drígóo̱ ikhaa̱. Nájngáá rá, por numuu rí, nguáná xtáa̱ gagi, jngáa̱ nguáná má migíná xtáa̱ numuu rí mbaꞌja rí na̱ꞌkha̱ ranújngoo rí mingíjiúúꞌ náa̱ ikhaa̱ rá, jngáa̱ tsíyoo ma̱xtáa̱ xógíꞌ má mbiꞌji gagi xkui̱ rá, nguáná má gagi, nguáná má migíná nguáná má xtáa̱, numuu rí xógíꞌ ríꞌkhui̱ na̱ka̱ ranújngoo náa̱ꞌ ikhaa̱, tsíyoo ma̱xtáa̱ xógíꞌ mbiꞌji gagi xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ nimá tsíyoo ma̱xtáa̱ xógíꞌ má migíná mbu̱júúꞌ, numuu rí nguáná má nadxuu̱ xúꞌkhui̱ rá.